اشرح كيفية الاعتناء بالنباتات في الأماكن المغطاة. تأكد من توفير الإضاءة المناسبة للنباتات، سواء كانت طبيعية أو صناعية راقب الري بانتظام، ولا تكثر الموية حتى ما تتعفن الجذور حافظ على درجة الحرارة المناسبة للبيئة، وتجنب تيارات الهواء الباردة افحص التربة بشكل دوري وتأكد من أنها مناسبة لنمو النباتات